ஒரு ஈரப்பதமாக்கி, சூடான, ஈரப்பதமான காற்றை இழுத்து, குளிர்ந்த சுருள்கள் வழியாக காற்றில் இருந்து ஈரப்பதத்தை நீக்குகிறது, இதனால் ஈரப்பதம் ஒரு தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும் நீர் துளிகளாக ஒடுங்குகிறது, பின்னர் இப்போது உலர்ந்த காற்றை மீண்டும் அறைக்குள் வெளியிடுகிறது. அடிப்படையில், ஈரப்பதம் திரவ நீராக வெளியேறும் இடத்திற்கு காற்றை குளிர்விக்கிறது. இந்த சுருள்கள் காற்றை குளிர்வித்து, ஒடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் பின்னர் சுருள்களில் சேகரிக்கப்பட்டு சேகரிப்பு தொட்டியில் சொட்டுகிறது அல்லது வடிகட்டப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை அறையில் ஈரப்பதத்தை திறம்பட குறைக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் ஈரப்பதத்தைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான தனித்துவமான வழிமுறையைக் கொண்டுள்ளன.